Nashiale iwiwii ikama nyeme taribika kale basi kunisa mrombo wakakausha namu kwaiva vaka moro shanda mvakatia nduwadooka kute ziwa haribka vo huruwa karinde vo friji ikabiti tisambeo kwao vikama vewe kama vutia uchambia kambiavo changuti shanalaza shazaza kasha vale anika mrombofo isewe ikafriji nle siari mkamapema alafu pia vilishete selala yesha mbaze nyama wela nyama fo nyama wushia kashave kausha mrombo